Ny tsy fahampin-tsakafo matetika no mahazo ny alika noho izy matetika tsy misy mpikarakara. De ny haromontana no tena ataorana indrindra amin'ny alika zany hoe ilay alika refa manaikitra izy a de mamindra an'iny ami'ny olona ihany koa de mahafaty ny olona avy hatrany ary mafaty ilay alika ihany koa.